أكيد عندها صيلة بالعصر الحديث خطر هو متجدد يعني كل فترة زمني عندها شعراء خاصين بها وعندها شعر خاص بها حتى العصر الحديث هذايا عندها علاقة بالشعر يعني الشعر عندها علاقة به هو يعبرو على يعني شعراء العصر هذا يعبرو على مشاكل العصر هذايا يعبر على حاجات العصر هذايا يعني موضوع لتم العصر و بالدليل فعندها علاقة.